<hesitation> من ضمن الاوقات اللي كنت حسيت فيها انه حظي جدا سيء انه <hesitation> احتجت حمام، ادخل عالحمام، وانا مو بالبيت، ،ودخلت، وما حصلت موية. كان يعني حسيت انه حظي جدا سئ ،لاني بالعادة ما ادخل برا البيت بس اضطريت .وبالمرة اللي اضطريت فيها ما حصلت موية